Bu, pos embaxu tierra ain muchus animalis, dendi hormigas i topus hata los hurichis que hazin los conejus i las liebris. Las melucas tamién andan paí. Los rallus, los las ciegas, ai un mundu aí baxu. Craru, con tolos cerremiclis qu'ain paquí pos, craru, yo si huera coneju o rallu pos tamién m'agarvu i m'entru pandi sea. Alogu están las ratas que no sé si son escapás de hazel tunis peru s'entran paí soterrañas.